Misy biscuit malemy, misy biscuit mahiagna, biscuit mamy, misy biscuit masimasiny misy miaraka amy chocolat, misy biscuit misy crema, misy biscuit kara fasipasiky.